Lara genen ar rag jeni tara ge yenin ya̰ yane. Den tʃu ʃinen tuʃen kefe yḛ, o tugu yḭ zaata ɔɲ ge da. Waa ya zaata ke ara ke de to, un muked, ara ge de, men te tʃɔn falid yane tokora zende zen inɔn ti tʃɔn falid. Ara ge o jin ndogo ya̰ nen jin fenen, ɓa pomon, ɓa rɔyɔ, nidi de- de togoɲ ndana mba ji dana ten o̰ ɓa rɔyɔ ɓara te nusu win te ɓaw, ane ya to, awal ya to ya batan tar yiniŋ win. Min jiri ya ara ge jiri gen jiri nen goto ɔŋ keya urlə, ɔg tur lo koya ɔŋ. Yani ya, gal utu kid te mata tuk naba gud o̰ten, yawur le lele, a gud u lidal yayi ne ɔŋ dal ne yi yal gar be gibe, o batan. Ya, twasa fḛɲ o̰ŋged, lawbini ɓɔɲ un usa fo, tebʃi bini bini, o kalas. Taba keɲ baru ḭ nen ha, halas iŋ tʃari. Dan tag, lala bini bo i ni ndeya eɲ. Tarel ha tʃɔn ke batan ḛŋ hayark kam ɗa neg ini ḭ, iŋ mbɔy ne graf pe sese koye batan ine pase ef ron mbatan nekib. Kitarel model batan na ninig pad pasi ziadana. A wole a tana laji nede digi tu si. Ingi ne o bel de yenen ef a ra kuy. A te law o ku di endi saati law ko el azama a zaŋ de jalaɓi lawyɔn mile la lange la. Ya kefe o law yeŋ ko o sahel wa togoɲ fusahel odi nedee. Uʃeko yani sahalki ki law ine sa sakahi na bine. Kal nap ko, nap jo o̰ŋge te sahalkin etin elen azam kuy ge nde, kanap ko ko nap ji no bini bini da o ŋgomi uwa wazam zaata ke teke tɔg tu nuket paara ɓar reyɔ hasab di dee tus ha ɗen. Ne tutu ʃikolo tene. Tene, eba nam nam nam bar moto tɔsɔ duʃou war ten ɗiɗi tuʃu ku. Kolo dala ani warko u u barə yɔ bini te. Baw. <hesitation> te ɓaw ya dadee. Dana batane, kefe ŋgub ŋgume ti Te koteni oŋgɔ kar ko yapas wet urlo ko yabas bas wal ya bas wall. Wala ɔrḛŋ ndu got yan Wala ɔrḛ te te gud urli mataku wud tusika ley bo yababa watan tus ya tus tusan nde. Naŋ kodek geten ze go azen zen anen nde afrik gidndi o ha se nde Tchad ge te naninḛŋ. Ŋgab jaŋ oto naba nit, labjam dem taban zaata ke ŋgabjam de hile koy hile azan nde. Wala laŋ ge nen naba ne nit, hint. Te ʃan ɔren tam te koy lakin de naŋ kaʃaŋ de naŋ kɔdɔŋ nen a ra kuy. Kuy njari in id ilya tu siŋ ya, tu sun naŋ a ra ge rog daŋ a ra kefen de kɔl. Oloŋ ne gene aʃan ya kefe o pasa. O te sa atke dege nde ŋgal naptʃ. Kalkiŋ nap ko oho miʃ gilged, wala ohoto tu tal tara wala o taba kaɲ mbini. Yani ɗar beɲ naptawali kut naben. Oo togo ḭ zata o̰ ŋgit. Ʃalo sabeŋ ge teman ɓe togoɲ pasa ɓeŋ ŋgal man tebe tebʃu. Tʃubu barunen ḭ ŋgar go tʃe de paske. Kari otʃe te ba togoɲ ke o̰je da, o̰ na tʃɔŋ. Tʃɔŋ ke mange dalu tan man tem kay. Jeni taara ge yinen a ef, efe aʃan ya ke. Keefe wan ŋge zaata o̰nji da. Oo ukit peytil zaata ḛ de, de ne ndee. Deri utu ʃu zaata takete ɓa teya kaw. Ɓar reyo, ɓar moto, azato si mba, to sḭ kolo. Nam kan el mo mbar fene ɓar fene o nusu, to sḭ kol e debe moto. Toso tab tus, mahal mahal ɓa dala. Mum ɓara, ɓar moto, ɓar so get ɓaw. An tan, ya ef jinin ef azam kuye ha̰ miʃil da. Lani yani de fo, kayar okum fadal katen, tem kay ɗe-ɗe tuʃ jininen. Ef de- de tus a ra kuge nde ama ra fu genen o feydi, tyni ne tohogo. O urli, watine o aŋko. Ya urli gotiyo ulo ko ya ɔŋ ta. Ta nel bi.